Olõ-õi inemisel vaia tõisi plannõtidõ pääle minnäq. Saasiq nä uma Maakerägagi toimõ, niimuudu, et siin ello hukka ei ajaq, ja elorikkust.